sengke wangke matena sarata pamulaiki jolo wangke ringen raka nabangke biasa raka bangke anu apa <hesitation> usa tu tolong weraa susa. Kabiasana karena biasana bange ringan to daun-daun daun nanu <hesitation> daun tassik den tu biasa tumbuh liar ano alat iyaro biasa di pake di bangke pajai rarana to. Biasa prosesna untuk ke malliking, biasa tellungallo lima ngallo raka mange meliku lette misengki mulingkar tenarua musimki tenarua tumai, karena biasa pembuatanna to biasa ke daun busi biasa di anui dialle tu daun mangi toe mangi dipalau ku anutta wae elota to wani di anu di di pacambuni kemudian diperas bangketa kede peras bangketa kelao bangketa ane dialami tu anu kain, ta mani di supaya tena tisambu to tuenna yang pura diano di peras terus tu.